التعليم مهم جدا لانه في تطوير المهارات يوفر التعليم الافراد بالمهارات والمعرفة وله فرص عمل، غالبا ما تكون مستويات التعليم مرتبطة بفرص العمل دخل <hesitation> لكنها افضل براتب اعلى. التنمية الشخصية يساعد التعليم في توسيع افاق الافراد، تعزيز الوعي الاجتماعي والديمقراطية وتحسيس نوعية الحياة، والاشخاص المتعلمون يميلون الى عيش الحياة اكثر صحة.